ا <noise> أكيد أنه كل إنسان يقدر يأثر في ل-المستقبل تاعو، و كاينا صح المكتوب، معناتها المكتوب إنسان بصح ماهوش عارف القدر نتاعو واش راه مخبيلو واش راه مدرجلو، سما لازم مولاه يخدم و يدير لعليه، أما المكتوب و القدر هو على ربي، نتايا النتيجه على ربي ماهيش عليك أنت أنك تتحاسب بيها، أنت دير شي لعليك و الباقي على ربي سبحانه و تعالى.